أكمل هذه القصة: ذات مرة، عُثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب كان المفتاح لامع وساحر، وأحسَّ الي لقاه بأنه كنز ثمين راح نحو أول باب في قريته وجرب المفتاح، فتحرك الباب بسهوله ودخل إلى مكان مجهول اكتشف أنه في غرفة مليئة بالكنوز والأسرار، لكنه حس بأن هناك شي غريب في المكان